Дар Сингапур обу ҳаво тропикӣ ва ҳамеша гарм аст. Ҳарорат дар давоми сол одатан байни бисту панҷ то сӣ дараҷа тағйир меёбад. Намнокии ҳаво хеле баланд аст ва боронҳои тӯлонӣ ва шадид аксар вақт дар фасли муссон ба амал меоянд. Дар Сингапур фаслҳои муайян, мисли зимистон ё тобистон, вуҷуд надоранд. Ҳаво ҳамеша гарму намнок бо боришоти мутазам мебошанд.